Chile pe yandepuere ñavae <noise> asaoreta, empanada reta, guiyapereta, mitimimo avatiki pegua jaeramiñovi maekague supaipiya, kuae kuaereta yandepuere yau <hesitation> jareviko ensaladara yau poroto